Sultanate Benngel nguu laamu ngu juuldamku ngu laamaake daga duuɓi ujineere go'o teemeɗɗe tati e sappanɗe nayi e ɗiɗi, yahgo nduuɓu ngu ujineere go'o e teemeɗɗe jowi e sappanɗe joweeɗiɗi e joweego'o CE.